طبعا خليني أقرأ لك رقمين عشوائيين، الرقم الأول مثلا واحد، اثنان، ثلاثة، ثمانية، سبعة، ستة، ثلاثة، خمسة، أربعة، ـو <hesitation> والرقم الثاني ممكن يكون ستة، تسعة، <hesitation> تسعة، صفر، تلاتة <hesitation> وصفر، واحد، إتنين ،طبعا هذولا أرقامهم وهمية ما إلها علاقة بأي شخص حقيقي.